<noise> Ny tegna fahasamiha- <hesitation> fagna vitsivitsy mampiavaka ny zaibra ndraiky <hesitation> soavaly: voalohany <noise> ny vatagna tsy mitôvy, lairaiky helihely, lairaiky bebe; <noise> ary <noise> loko tsy mitôvy, <noise> matetiky le raha oanigny koa tsy mitôvy, ny tanjaka tsy mitôvy.